Mahandro ao an-trano no tiako fa amin'iny aho mba manao izay fomba hitiavako an'ilay sakafo, izay no, aleoko ilay ao an-trano no manao sakafo a toy izay ilay any amin'ny hotely